Lafa tonga amindreo agny koa zany tena aza atao mihintsy zany ny manao fihetsiky mifaneoneho fitiava amson'olo egny fa tena tsy mety amindreo zay satria andreo zany tena manaja an'izay raha zay da mba tsy hanfitohy andreo zany da ka atao zay raha zay.